Gaskiya a ndivelya man ka ngatsa sart man kawa'a kamba kagi skwame kamba giyame gaskiya skwi man a wa igiya ara inzigasata ingur maffa skwi man damajinya zhu ara skwa'a. Kada ngots ngur maffa arako wudahi ra nga sata ta tsina dai maffa bi ngandivbi a man kuma ma kada geda imaffaiya tivandusa ha'a maffsa daimu a tageda a man kuma duk simman kadu kaman nga ta yaru a mamna wudum man kadepa a kade gwats ndohiyapa im ba maffahiya a sima'a, a man daimaffa ta tsinabi man yi maffaya a kagoda ha'a, maffsa daime ta geu maffsata skwemu mattameando ta ndivelka ta sumbi skwi intsikadta ingihdaine man ka hingih daine koka hingih sldimbad ngayakam ndo man sunkibi a man ka ged daingaya kinasa sldawgida a karmamnga kina guda'a, kina sldaw gid tiwi kina guda'a, a sim man ka gwats ko ka tsina dai maffbi ka golimea a tagudek imaffaya a, ka guda to ndawa ndawa mba sunkina intina man ilaw kla'a, man itsun ta ndavga ai dzai kumba ai mbahaibi agida tina a mamna ngur maffai nga maffai tela'a, vi kakam a nga godokaiya dai maffal skwi infina dai maffa skwi infina daingaya azhebi. Skwi makar ninga a kid nga ingibdai nga wai gi lukole abi ngawai zahadgidabi a mam man nga hadagid klik nga ged dai maffai tuwinga wudaing tatsina a mamna skwi nga hada gidnga skwi ingwatsa kar mamnga nga shika'a pa klika angasa fanndiva a tsi ngar a ngasa wufa ana tinga'a, a gaskwi man ngatsa man vadzanba angasa gan tsaka a man har man ngamba gan tsaka a man har man ngamba gan tina ndo fin nga ta <hesitation> duniya sata zhubi nga ndivbi a man nga zhu a hadgidbi a igidata aigedkam ndun finnga ta duniya saya zhibi nga ndivbi amamma ngazhe a had gibdi a gidat iged kam man ilawa skwi ngidekka man dzai tinavga a mbahaibi to ara sim nged dai maffai tagiya'a, sata a mbahaibi kumba ma nga zha a fia, skwitsi to ndur tin nga a zhubi vikamkama nga gudakoya dai maffa a nga gudakoya dai maffa man nga gud dai maffabi maffaba a zan ndun ka golime ata gedaka ka gev maffaiba kamba sun daingabi ka golime ata gudakaba ka sun bi kasun daingaibi ka sun goli ngai bi, kagolime atagedaka ka sunbi toka tsinabi kasun daingaibi ka sun goli ngaibi kada tsina mim mattsa keka sai man kageda'a, ka ngida'abi ka golime a tagudaksa kaguda'a.